Eh io moa zany anarany aspirateur zay. Misy bouton zay eny potsery, le lafa potsehy amizay bouton iny, kibohy, misy raha zay ty anatin'ny aspirateur iny ao, tsy haiko ty anarany, fa iny zany karazany misy hery zany maninto ze loto rey iaby iaby de lafa anatiny ao amizay loto iny, fa misy place koa fanajariany loto iny anatiny ao.